Yeah brother I see it like you I get up in ley morning yeah go about my normal hustle go see some friends <hesitation> you know greet some people meet other fellows them around walk around a community la I live in I just see it as a good day greeting people moving around getting yourself busy you know I jeh see it as a good day.